plier ni wala inde beh fulfulde amma a wawan a naftira beh plier mai a habba jamdhi a wawan a naftira beh plier mai a firta jamdhi a wawan a naftira plier mai a ta'a boggol koboh a jogha boggol ko kuma a hosa hunde jeh a wawata firtugo beh jungo ma